Horre ni'itna'a te kueexi inde naata'avi ja kuuna'ade naata'avi ja ja kuuna'ade tniuu nas mudu ayii di'i teé tiuku kodeja io tiempo io hore ja ñaá xiinide te kua'anide ja neenñu'ude te horre naaka'ani'inide ja nixa'a hore kodeja di jiaa naata'avi na'a ja xu'unuundo naa ayii ku ayii tee oyii di'i jiaa ku ja naata'axi ju kaadando.